Sɛ menntse asɛm a, mepɛ sen dɛ munnhu adze siantsir nye dɛ, sɛ nntse asɛm a ͻyɛ a ͻno oye kakra osiandɛ ikitsa w'enyiwa a ibotum dze akͻ beebi erohwehwɛ dɛ ebͻkͻ biara mbom sɛ nnhu adze a gyedɛ dabiara obi ka wo ho ana etum akͻ beebi a epɛ dɛ ekͻ. Sɛ amona bi mpo na erokͻtͻ mu a nnko hu, ntsi emi dze muhu dɛ ihu adze a, oye.